जैसा कि अपने जाना कि एक जाक से दूसरी जाक नहीं जाबा कनेा बहुत सारा साधन रेवे एर। उन साधना में से एक साधन है मोटर साइकल। हम जो मोटर साइकल रहे हैं वो पेट्रोल से चाले। है कर लें और मोटरसाइकिल से अपने जैसा माना कि पांच क्लोमेटर होया पचास किलोमेटर सौ किलोमीटर होया तो अतरी गेलों। अपन आराम से पार कर सका मोटरसाइकिल पहले दो आदमी आराम से बैठ सके सामान दर के लिए जा सके कई बात है कोई। अमर्जेंसी पड़ जाओंगे कोई के जरूरी काम पड़ जाओंगे मोटरसाइकल से अपनों काम कर सका होना कि कई भी जा। रहा है तो अपना कोई भी लारे पर बेठाड़कर ले जा सका कोई के जरूरत पड़ गी मोटरसाइकल से अपनों काम कर सका। तो मोटरसायकिल कैसी चीज रेवे, जा जीके पास रेवे उन्हें कहीं भी जाबे क्या उशक्ता नहीं पड़े, और दूसरी बात या रेवे, कि अपनों काम भी जल्दी हो जाबे, और कम टाइम पे भी हो जावे।